<hesitation> mən bwei kən nuwa jini wmam bən ke jənni nuwa fʊlla mən gunne gunneyʊ ka nən nəngga terang ka nən məssa terang dang gido neu kanən bau gʊli guli kanən bare ubwambi, kandu bau sabis ngwar, kanən bau jar jiniyaiye warəgu karəji məssatən na myu bən ke nsuwe rə jigu mong kanən məssa terang dan giddo kaggi rəyang nənbʊ noo təbləng təbləng bən yəgi bən teye wa gʊrere tə sər nyai tə səra- sərai bəta wutʊgo duttə ta junu kəi jwaunə təssu kə wukə jərə kə tere jəra kə kə surare wu bək kanggən a bautən bun a yəga teikə wai ka nya <hesitation> kaitə kwani merəwuwa yəgga bəkkaugdu a bautən bwi. to kaitə bə kanya temkə ba yii bəttəta bamə kəkka jau a surare a surare a teki ka kaba taw a surare abukkə bam a be winarmən bəttə warəgu na merə bəkka nya yiga te təbləngən kə bam ka yar, kə kəkkən kabə nnra bəttəta bamə to mən nuwa nyang nən nuwa nyan nən məssa terang karə bə kʊ nyənke ka demən terang berərə nyangəyəm ka nən kabə nən nuwarə bo a nən təra kəllete re mer dən sətta wurən nən səttawu mer kə kənən be ndu bʊwa kə ka ndu təra kəlletə rəge kanən nu ləmang bərəkə ka nən wəssa terang ka nən nya namte ŋan jarə bo ngsu ka nən barə guli mwamə ku ka bau gʊli ka dəmən guli a bautang bərəkə kənən gunnerəgə nən bəttəbə kəttəkəi nən barən ka nən məgga bwi, bərəkə ka nyagu ni a məgga bwi, bərəkə ka mura juttə berəra bwələmmannga bwiyʊ ka mura ji ba benən nə bwiləmmangugi ya bwiyu jiya dəkkə nən ni ləmmang a jiniyu fəlla nən bəttəbəyu.

me nən tuni giye nən tuwa rə rə kantara karə yaggi jini nən nuwa no kantara nən tuwa tuni rəge mwam kə kənən guu nən jiggəm jələn rəge yai jini ma nən nuwa bərəkə ka nən nyarə namte nən jarə nən nuwa jini yiggi nya guwa tuniyʊ gujuni tʊwi kə kən kʊ nyuwi kə kən yiggi tə tən agai jʊʊ be surə go nyaka jihii a məgga go nyənkə ka taw a tau a kwir go nyənkə kə kənən benən jing mən nən mukte ka nən nuu ləmmenng bərəkə ka nən nyarə namte kang kən nən jare kənən mwa nʊwa yʊte dang dang gəlla nən bəttəbəyʊ nən nu ləmmang kang gən yaggi ka nəbən nə jini jaurə.